E togudu idu hara kusel gula ingelni, haran hirsatum bala mako, tubel mako, se bolta, paraheba muruhu, hauta hi tihales muruhu man, dense warahosa kusel man, bilha do jamga, hay do gula se teta seta seta yakak.